أيه التعليم مهم جدا للمجتمع لأنه يرفع مستوى الوعي، ويعطي الناس مهارات تساعدهم في حياتهم اليومية. التعليم يساهم في تطوير الإقتصاد ويعزز الإبتكار، وبنفس الوقت يحارب الجهل والتعصب. لما يكون عند الناس تعليم جيد يصير عندهم القدرة على إتخاذ قرارات أفظل، ويكون المجتمع أكثر تقدما وتماسكا. بإختصار التعليم هو أساس بناء مجتمع قوي ومستدام.